E nigantoa ponna. kue katsin rarre nga e kami a toa katun kba katun rke a <hesitation> ulen ra tru lotu. koto wo rke alamu aku tu hitots wuku akuma kuei a nga bla kumnu tati hatsitsi sinu katun ti kaka watru hasur. Toa poata kue sabla nigi marro ba rebna te hasur hobto ri. hasur hobto ri bakute sigots luenga palou bte ti enga kpa nonia makum hasur tru katun. Ba pota ti talus mu katun bakte lagli porpori tsi bakute bsu gle pota tu bsu wolaku tum bakute ple gle bakte gol nigi plengi tiku wu katun. Ba toa pota hamnsa bakte lala outs guma nontra lma ti kawen banoni te kute tra ngi tika pne wen te hasur pneri ba tsotoats kukuei ats hitots te lanma btme songots tahul enuku. Agake tasu tsime? Btna hasur hobto singa bakute tsinenga. pa emoa kumne hasobu hange gma, muatats hasobu tatsi niga ko kamiku rke. <hesitation> nigna lukala emoa bante ktenuku bakte tasu gla. Pota te tasu lakui yogana hat hatalnge hamansa nigi teranga weren lutu. barte loturi banona katun te kuku hamansa nuku baktna rarre nigi tumar ktowuku. so a pota tu rarre hakpi yaku ego rarre go yomiku. banona katun te hate menuku alue yati sinum?E tususup e gmo hisin enulu mamana ka yomi te rarren mulu tum manke lama tre tusussup kba none matutna luka aluka kte na mar kte yesu banonte mar maska miu katun rke aku. Bante jinna alu e tsunone katsin kto rehina lu toamar katun a tagla ne moalol numna taka ka kto pisinilu tremu tukui lu. A noni e tratra ni tamulu kaka milu hakats rke aluka mar katun wurke. So bakute kagno mregen bakute ktenigi ti ktowen ku hasur hobtontoa gnomriyen bakutna sbenga u ranga rku mna. So pota tula tu pan maku tuka waku bakutna tren gu tratra putsengi noniu raranga rek mamana pota tuka waku tra niomi baku tna tratra putse nigi u sag sagoho tar mne tati nga. Naku emoa aku lu hakpu twu ranga. ranga tu luiku aku ko mas ka rehe wa katun a niga noni u marken timar hatots miaku temar ranga mia katun rke aku. so iniaku rke temar ka hamansa wonguku rek akue bakure kukuin tuin na temar ranga wa katun rke ktomna noni e tsini notskin u nalpu ena lanma tsitsing harto notskin ake tko wnime tsitsing harto. Aku tratra tru nitotoa tar imam aku mna katun aku niga bla akua katun a rarraha ku. Aka hsa temne kuko rarha miyen bakute rarha hakpa smegen. Nonu tu tra tra miaku a ka rke kba katun teha lioku maska rke e kantua wi baku guku bte mlo luena para katun te raranga wi tar ktomna aku hak hakats homi psa bakte tsine nga aku bara mne mla niga tromna gumna tra tulala tar tsa kubare na luhomi tna gumna? Kbe mua hihatots te halina nona katun rke e ranga hataglan toa mioku bante tsinna a katun a omi rke kukte menalu ktomna tsunone halenualu a niati na toa mar nitagala na noni e huana hakpa pota tamulu. E <hesitation> hatapa hakpa poata tamulu. ale mar katun mna rke lue mar tubtu mna rke tra pota tamulu. Notskin alu e <hesitation> u suhu marken hatrohla telanma mne kob kobi biniyen. Ba pota tu pan maku rke bte lanigi tra hitu bte tubei enigi aman niomi te tubutu e manna kursu siwi tanen, kulawi tanen ku tubutu siwi tanen kbu hakats te halina katun rke. ekan toa mne mla labin u pumal tar E kantoa. bakutna tra trenga pota tu lala wma ku bakute palsi putse naga pal palsi putse naga mats mar kto te rehena mne tatin nge bakute sbe nugu hashasngo tru pumar tar e ngantoa, naku emanna bani ku katsin kte hisil tana pota kue hisil nig tru taru katun tra man saha man niomi te kteren kba tru has hasagho tru pumal tar e nigantoa. Naku e manna bani. ku katsin kute hisil tana pota kue kute hisil tru taru katun tra man saha man niomi te kteren. kba tru has hagsaguho tru pumal tar mne tati hasagho haniga bla. nakua aku bani mas kukte nugu ranga te halia katun rke aku. Mne nigna kuko tuke ioku trake temne hati a katun rka aku. noni a ka. Na tana ka iomi. aku masal hamhamu egen i niaku rke. Tanu ranga te luluiku a rebni tsina alue mar hagomin nasimenu kawu rke <noise> ale kagno memnu kawu kto homi remen nalu labin riyen bakte kaka mengu hakats bakute tsinenga emua emanna u ranga te <noise> halhalia katun rke aku Noni tsintsini. man marken karke tubtu muni tamulu kba lemas tsitsing hartontoa menum alue kamenma toa panna tukuin toa te ngil na tsunono luka kui yen kbi gusna noni atukui te halina tsunono alurke. u trohla telan mamani tamulu mnu trohla u terko nale mas harotinemen lemas yatisilenum u trohla rke alue tubei emua panna niniga puts i tamulu bante rehena parpara pota kue tregen i tar nontru hakats na niati nonte halinma nonia katun, emanna takui hamanni tar notskin aku a marken katun aku lama tru tamaguku nu tsinaguku mnu katun u tson moni tsaha kba kue trenga toa panna kate palisna. Kotrenga katu tsiniaku komno antuei kamiyen komno sasala miyen ktomna ku tra u taru katun naku,"pia tsunone naha bante rehena parpar pota pota. Kue tregen i tar nontru hats na niati nonte halinma nona katun. Aku lam tru tama guku nu tsinaguku mnu katun u tson moni tsaha. kba kue trenga toa pan pnna kate palisni tar. Kotrenga katu tsiniaku komno antuei kamien komno sasala mien ktomna kutra u taru katun naku "pua tsunono enha tanna bante rngarnge nuku bante mne hala senaku aka te kamna katun tin?A pota tu hatagla puts hamnasiaku hakats rke nonte hala mia katun u ranga tanen bakte kukte puts egen- Baktna sbe hamnse naga emanna. U ranga rku mna nonte kui hmansa menguku niaku rkena noni has te taguhu puts hamansa smegaku taru katun ktomna ku kamu hakats bakte tsinegu a tsunono te halinma niati rke tra katun tina bante hale nuku so tekame guakua marken niati rke kue mas taguhu puts sen ge se ne se ne se. Kukomno rum rumaninian na kue ranga hataglan toanigi bte tsinengi emanna gekaga tra latun puta latun puta e kamna parpara ni tsiama kbi murna nitsiama rke ale kamenma panpanna niniga tamulu te hala sena tsunono alu. Nonu hihatots te halinma katun rke ktomna ku solon hati ats kumnu mla yati haniga aku komar tubtu wurke. Ktomna rebni tratrioku tu terko wuku barte tsitsinera,"alue pan mna alua katun na tra niomi alue hipsi mna,"noni u ranga ti halhali yen kba pota tu luiyaku maska rke bakte sbe hamansenge mua ako mas kukte nugu ranga Te halinma katun rke. ktomnu ranga kue sbe hamanse gen i niaku tra mats tukui te kuien guku na tra markto tekamenguku niaku rke nate kukte nguku. ktomna kue sbe gen i porpori i runguru katun nate mar tra woren te mar ranga pisi merin aku- naku akue mas pili nenga tukui rke antuena nimte sbe nuku. Noni ku hamansa teka hamansa gaku niaku rke ktomna noni has te hitaguhu megaku u taru katun nu hitots na rese tra pota te sbe merin aman karke akue tagtaguhu regen noniku.